Raha andeha hiasa ndraika zaho a, raha hindaoko miaraka aminahy a: karapanondro a, de le raha fitaovam-piasana tokony ndreo ohatra hoe ordi, stylo, taratsy fotsy a de a mitondra zaho a ohatra hoe carte bancaire-ko hindaoko de <hesitation> zany mi angambany de rano.